Ombogueyi yandeve corriente kuaraigui, mbaeti oiporu yandeve korepoti jare aniara yaiporu mbate vi corriente jaeramo kua ikavi vi yaiporu baera